Reo toetr'andra bôkà etasini ndraiky zen̈y miôvaôva arakarakan'ny faritra misy an-drô. Karà antin̈àna antin̈àna an̈y izao andra amin-drô in̈y mafana hoe ziska kinze a-vain degre. <hesitation> Avy iô nefa ny bôkà atimo atsimo zen̈y ten̈a efa mafan̈a fôtony <hesitation> ziskà <hesitation> rôapolo valo amby zen̈y degre an-drô in̈y.